सफाई उत्पादों का उपयोग घर को स्वच्छ और साफ सुथरा रखने के लिए करो जात है। मैं कुछ प्रमुख साफ सफाई उत्पादों की सूची यहाँ दे रहा हूँ। जो आमतौर पर उपयोग होत है बिपेस यह तुरंत सफाई के लिए आदर्श होत है। खासकर टेबल, किचन, काउंटर और बाथरूम में इस्तेमाल होत है। दुसरा साबुन हाथ धोने बर्तन धोने और सामान्य सफाई के लिए उपयोग करो जात है। डिटर्जेंट पाउडर या लिक्विड कपड़े धोने और दाग हटाने के लिए इसका उपयोग करो जात है। फ्लोर क्लीनर फर्श की साफ सफाई के लिए विशेष प्रकार के फ्लोर क्लीनर उपयोग में लाये जात है। जो गंध को हटात है और फर्श को चमकदार बनात है। टॉयलेट क्लीनर बाथरूम में टॉयलेट को साफ करने के लिए उसके गंध हटाने के लिए उपयोग करो जात है। इन सभी साफ सफाई उत्पादों को सही उपयोग करके घर को साफ रखने के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण नवाई जाती है।